मै गिटार आउ पियानो बजाइक सिखे चहतुँ का, यहका कारणका है कहलेतिति मै पियानो बजाइत आउ गिटार बजाइत बन्ना सुग्घर दिख्तुँ का । आउ एहका आवाजके बात करबो, यहका धुनके बात करबो कहलेतिति जेदे सुग्घर, जेदे सुहाउन बज्ता का उहिमारे मोर मन कहता मै फेक गिटार सिखुँ, पियानो बजाइ सिखुँ । तौ सिखना कहाँ हे, सिखना हम्मर गाउँघर घैंना ते ना हे कहिदेउ, हम्मर गाउँघर घैंना यि ते बजाइ नाइ सिखैतियाँ तहिमारे कहुँ फेक यदि गिटार बजैना, पियानो बजैना यदि कहुँ सिखैहें कहलेति मै सिखेक तहनि तयार हुँ । आउ जाके मोहके रहर फेक लगता, मोहके बजैना सौख फे है कहिदेउ । गिटार बजैम ते कैसन लागि, मोहके फेक गिटार बजैना रहर है । पियानो बजैम ते कैसन लागि <laughs> मोहको पियानो बजैना रहर है । अइसन ते मोर मनमे खिलता का मुल अब हम्मर गाउँ घैंन, हम्मर गाउँघर घैंना कहिदेउ कुइ सिखैबे नाइ करता । कुइ सिखाइत कहलेतिति ते जरुरे सिखना रेहे का आउ महुँ बजैतुँ । मेरमेरके पियानो, मेरमेरके गिटार बजैतुँ नै । अब हम्मर गाउँघर घैंना खासमे <hesitation> यिहि मौलिक बाजा जेदा बजैतियाँ । हम्मर कठरिया समुदायके मौलिक बाजा जेदा बजैतियाँ, मुल अब यि शहरिया बाजा कैहदेउ गिटार, पियानो अइसन अइसन जेदा बजैबे नाइ करतियाँ तहिमारे यहका बारेमे जेदा ज्ञान फेकुन ना हे नै । अब मौलिक बाजामे ते कैहदेउ, मौलिक बाजाके बारेमेत कैहदेउ थोरथार ज्ञान है मुल यहका बारेमे अक्को पता ना हे उहिमारे मै सिखे चहतुँ ।